ଜଦୀ ତୁମକୋ ଜୁଷ୍ଟରାଣୀ ଦ୍ଵାରା ଉଚ୍ଚା ଦୂର୍ଗରେନ ଅତକାଈ ରଖାଜାଈ ଦିପରୀ ସହାଜ୍ଯା ମାଗୀବାଵାଂ। ତୁମକୋ ଜୁଷ୍ଟରାଣୀ ଦ୍ଵାରା ଉଚ୍ଚା ଦୂର୍ଗରେନ ଅତକାଈ ରଖାଜାଈ ଦିପରୀ ସହାଜ୍ଯା ମାଗୀବାଵାଂ।